Min mi tefowo habaruuji, so mi aljo e anndaɗo mi tcamay mo noy waɗi mo laati anndaɗo? Daga ɗume Mo fuɗɗi? Ñyalde kugaal mi watta gaɗa kugaal ngal mo watta joni? Mi tcamay mi ngam mi holla yibbe laato ba mako Noy haani be ngada.